ତମେଂ ବହୁତ ଭଲୋ ହାଵେର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୀଚୋ ସେତି ପାଇଂ ତମକୋ ହାର୍ଡିକ। ଅଭିନଂଦନ ତମା ପାଇଂ ଏକ କମପାଣୀ ଅଜୀ ବହୁତ ଉନ୍ଣତୀ ଆଡୂ। ବଢୀ ଚଲୀ ଅଚ୍ଛୀ ତମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତା ଇତ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଈଚୀ ଜେ ତଲୂ। ନହୀଂ ଉପର ପର ଜଂତ ଚିତ୍ତେ କେ ବୀ ଅଫିସର ଅଚ୍ଛଂତୀ ତାକୋ। ପ୍ରୋଶାହନ କରୁଚଂତୀ ଏବଂ ଖୁଶୀ ମନେ କରୁଚଂତୀ ମୁ ଆସା କରେ କି। ତମେଂ ଏମେଦୀ ହାଗୋଗୋ ଭୀ ଦୁରୁଧା ନିସ୍ତା ଏବଂ ଖୋଟୀନା ପରିଶ୍ନମ। କରୀ ହାଗୋଗୋ ବଢୀ ଚଲୀଵୋ ଔର ଏକ କମପାଣୀ ପାଇଂ। ତମେଂ ଏମେଦୀ ବହୁତ ଭାଵାରେ କାମା କରୀ ଚଲୀ ଥୀଵୋ।